<noise> आपन गन्ने रेवा तो कदी कदी एकला भी रेवा। नरा बार घर का रेवे जड़ें या फेर आपन एकला रेवा झड़े अपने। घर को क्वाड कोई कोई बजावे आपन खोल बा जावा अत्रे कोई भी नि मले। पण कई हे के कोई नि आवे अत्रे क्वाड के नीचे पटक जावे। तो आपन सोचा यार एमे कई कई हो सके कई नि हो सके। <noise> आपन यूनियें खोल के देखा ऊनिय आपन पढ़ा। देख र भई कई आयो इनमे। <noise>